Ideal to'yim haqida gapiradigan bo'lsam, judayam oz sonli kishilardan iborat bo'lishi kerak. Bundan tashqari, faqat o'zimiz tengi ya'ni yoshlardan to'la bo'lishini xoxlayman. Misol uchun, oltmish yoki yuzta kishi bo'ladigan bo'lsa, faqat o'zimizni tengdoshlar bo'lgani yaxshi. <hesitation> Katta yoshlilar, menimcha ularga alohida bazm qilib bergan yaxshi. Chunki ularni fikrlashi bilan yoshlarni fikrlashi baribir to'g'ri kelmaydi.